Ekintu eki ndabaasa kwegyesa abandi bantu bagyenzi bangye, ninga abatu aba- aba- abatu abututuuriine, n'okutiina Mukama Ruhanga, okutiina Mukama Ruhanga, niha amagezi gararuga, okutiina Mukama Ruhanga nihobwe niho niho omugisha guraruga, ahaakuba omuntu oratiina Mukama Ruhanga, niwe arazaara abaana barungi kandi niwe aragira abatuuriine barungi nyowe ekyo nikyo ndareebe nikyo kyokubanza kya byona eky'omuntu arabaasa kukora okugira ngu agyendegye omumaisho. <hesitation>